. Ékeren miefiami, axuna axunae, ámiṗulẽheġaini azumuniźaninaw bariŋe nirinale, óndinesieḃaan meñaḃanefiaġaɭo oraḃinźe oñaḃanomieŋ axunainźe ómameɭelo. Ninaw nirĩhe. Éñaḃaneṗi. . Amimbuźanaw bíḃi epoti éġureminidae, añare éreɭelo. Doegiomiġáɭi kálũko, dóeñasineɭeġu. Mósimoekeren, aa- énoem doafiamiġaɭo eroken amooġo.

Ékeren kom baśam búlu búlu, éé- moaxumbomirek iñaḃa ni- ni- nuḃuṗumo. Timi waṗaneinami buhale ídoṗ, muśe amiiniġaɭo añaġi o- oŝakalirõ, nakub kuṗaleṗoko, deĵa íkerẽhe miñaḃanifiaġaɭo ominayiniġarirõtak, nírio niɭoo oreŋo- oriŋootia. Íñaḃaniɭeġu. Muḃamuṗe moafiamiġaɭo ániḃeheka káyene, niḃay kazo káyenedal ániye ániyẽhemi. Aśe ómuro naɭo kúr kúr kúr kúr numuiġaɭo íkerẽhe ṗohe ṗohe nifia, me tóro muṗe ífo nifiaġálimi. Ileruamooġo úlu úlu kaɭo atiaranaɭomo níɭeġu. Túlu túlu aniɭoɭ kúr kúr íñaḃaniyole toaninini niɭiteno. Mómusimoekeren nefia apiae tújur. Numuḃa- śe- ġaɭo ee- ámileḃe elevaĵ, ee- awarenġeġaɭo niḃay étenu éndon aniñame- aniñameela kaley káśehe orẽe. Nónidetenudii iñifia kõtinuelemã Sibiẽk momiiniaźiaġeźia omunazimo eɭeru détenudii nalale miñaḃanirii. Írereerilo tímimiñamerilo níomu afiamiġaɭo kufia ifiaeḃaan diuniform niźe. Mómimi nna sepuruġaɭo íkerẽhenihaŋeṗu, nihaŋeroken. Mee betey mem ororu étenu, íkeren iḃay bafia napiahe. Síbiẽk aminiziniburehe, nii édoedorikere, soafiamiġaɭo iɭerusuni, miñaḃaniri, niwayo, niwayode dúlu dúlu neźanexotu toeñamexotu, eteroken. Meapiahe apipiahe omunazimutak, míñaḃanirio nirokenźe. Dõk ékeren nefia apiae. Moźiefianimo móźihaŋuġaxeden nímorekeren. Muṗe aśe nimuiniġaɭo narere suwa moimom puruġaɭo muḃabuyo náḃemi dal puruġaɭo síkerensihi sóɭimorek nírio. Moiniġaɭo kapotu ninanire, sóɭimorek kõ kõ kõ éler dúlu dúlu aniremirek toaniinini iñaḃanírio níɭi buḃuyo bíḃi paske buḃuyo bíḃi